Ny sakafo tena tiako nefa tsotra: ny mofo gasy, ny mofo grefy, ny menakely. Ary eo ihany koa ireo karazana anikotrana indrindra ny saonjo sy ny vomanga.